اختار ان انا اكون رسام عظيم لان انا اصلا بحب الفن ودراستى فى الفنو فا احب ان انا اكون رسامة مشهورة اكتر من موسيقار